أول شخص باخده معاي هو عالم فلك عشان يساعدني في فهم البيئة هناك وبعدين باخد مهندس بناء لأنه مهم يبنيلنا المساكن ويدير المشاريع وكذلك باخد طبيب وعشان يعتني بالصحة وكمان باخد رائد فضاء لأنه عنده خبرة في الرحلات الفضائية وآخر شخص باخد عالم نباتات عشان يساعدنا في زراعة النباتات هناك.